Sizning nomingizga judaym hursand bo'ldim. Bizning shahrimiz judayam shinam va bizning shahrimizda do'konlar xam ko'p va diqqatga sazovor joylar ham shahar ichkarisida joylashgan. Ko'chib o'tganingizdan keyin ayting siz bilan aloqaga chiqamiz.